Ny fahasamihafana vitsivitsy an mampiavaka ny zebra amin'ny <hesitation> soavaly, dia ny zebra an <hesitation> a <hesitation> ny lokony <hesitation> m <hesitation> somary misy mitsipitsipika mainty sy <hesitation> fotsy mifandimby. Fa ny soavaly an <hesitation> euuuh <hesitation> matetika tonga dia ranoray ny <hesitation> lokony. Dia <hesitation> ny zebra a <hesitation> <noise> avy any Afrika izy ireny. Fa a-any an-tsaha no tena ahitàna azy eny amin'ireny lemaka ireny. Ny soavaly kosa indray an, dia biby tezain'ny olona manerana an'izao tontolo izao, ary somary lehibebe vatana kokoa raha oharina amin'ny zebra -a